Apɔŋpɨwe pɨ kpii lǝ wɔɔ, pɨ kaamɨ apɔŋmwɛɛrɨpǝ mɨ anɔpɔŋpǝ mɨ akɩtɩwaapɔŋpǝ, rɨkɨsa, apɔŋmwɛɛrɨpǝ wɔɔ, eriyǝ ǝ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ yee pɨ. Vǝ́nɨŋ e le sie lë riwǝ wɔɔ, ǝ́ǝ pǝ áa pa laŋ riwe. Wǝ́ a la laŋ riwe wɔɔ, ǝ́ǝ rǝǝ wʊ, vǝ́nɨŋ ǝ lǝ rǝǝ riwe wɔɔ, oturu o lǝ fɨ lë eriyǝ ǝ lǝ fɨ o lo toŋ, kɨsa vǝ́nɨŋ o lo toŋ eriye we, áa sɔɔ yɨ vǝ́nɨŋ a la sɔɔ yɨ wɔɔ, áa maa yɨ taarɨ, yɨ taarɨ. kɨsa vǝ́nɨŋ ya taarɨ wɔɔ, o lóo koru a maa kɨ yɨ taarɨ kɨ e ci asɔɔ yɨ, amaa o lóo koru asɔɔ yɨ kɨ a maa yɨ taarɨ kɨ e ci ǝ pǝ fɨ yɨ o ko kpanɨwǝ mɨ ɖokoŋpirǝ ǝrɨtaarɨkǝ lǝ mǝrǝ mɛŋtaarɨwǝ ǝ fǝǝ a ka amɨ fɔrɩɩ ee mɨ e li kɨrikɨwe kɨsa vǝ́nɨŋ e le lée li kɨrikɨwe wɔɔ, wɨlǝ mǝrǝ wǝ́ apɔŋpɨwe pɨ lóo ru pɨ ŋ nyɩɩrɩ pɨ ŋ tɛɛ rɨ mɛŋwe lǝ mǝrǝ e le lée li kɨrikɨwe amaa a ya láa fɔrʊ kɨrikɨwe wǝ. Vǝ́nɨŋ a la nyɩɩrɩ apɔŋpɨwe wɔɔ, áa mɨ nyɩɩrɩ pɨ ǝ́ǝ pǝ fɨ e kpii rɨ ee ɖarɨsierǝ ɖarɨsierǝ lǝ mǝrǝ oturuu o lo toŋ, ǝ lǝ fɨ o lo toŋ ŋpa apɔŋpɨwe a la nyɩɩrɩ rɨ mɛŋwe ǝ lo ko li kɨrikɨwe wǝǝ lǝ fɨ o lo toŋ ɖarɨsierǝ Pɨ ŋ kpɨ, pɨŋ kpɨ, pɨ ŋ kpɨ, pɨ ŋ kpɨ pɨ ŋ kpɨ, pɨ ŋ kpɨ pɨ ŋ kpɨ. Kɨ vǝ́nɨŋ pɨ ya pɨ lǝ́ǝ kpɨ pɨ la mʊʊnʊ pɨ le lée ye apɔŋpǝ wɨ lǝ ee dʊtʊʊrǝ ɖo ɖa lɛɛ rɨ pɨ, mɛŋwǝ wɨ la lɛɛ rɨ kɨrikɨwe lǝ mǝrǝ wǝ, oturu ǝ lǝ pǝ lée kpii atɨraŋbǝ oturu a la maa pɨ la kpaa sɨsiɛrɩ wesewesewese oturu a la sʊʊrʊ pɨ wʊ wǝ́ yóo pwo apɔŋmwɛɛrɨpǝ o lóo koru ǝ fɨ e ri esiiyǝ, lóo koru e ri mɔɔrʊkpǝ, lóo koru ǝ fɨ e ri tu ru ŋ tu pɨ lée ri mɨŋ apɔŋ rɨ ŋ pɔŋ rɨ. Rɨkɨsa anɔpɔŋpɨwe bɨ yée yee pɨ nɛ, vǝ́nɨŋ mɨŋ kǝ́ anɔɛsa ǝ lǝ fɨ e le yee yupǝ amaa anɔyɨsa ǝ fɨ e yeli apɔŋmwɛɛrɨpǝ wǝ. Ŋyɨ anɔye wǝ́ e leh tie. Vǝ́nɨŋ e le tie yɨ wɔɔ, áa cɩɩnɩɩ vǝ́nɨŋ mɨŋ a la cɩɩnɩɩ wɔɔ, oturu, Ǝ lǝ fɨ yɨ ǝ lǝ kǝ tɨɨ rɨ mɔteyǝ. Kǝ́ vǝ́nɨŋ mɨŋ ǝ lǝ kǝ tɨɨ yɨ wɔɔ ǝ́ǝ pǝ fɨ yɨ otoŋ. Nɔɔpɨŋrɨwe, asɛ nɔɛ, anɔɛye ǝ lǝ kǝ tɨɨ ǝ́ǝ fɨ o toŋ óo toŋ rɨ ocuukǝ. Mɨ ɖaŋsierɨwe oturu, apɔŋpǝ pɨ la pa aa pɨ lóo ru rɨ nɔpɨŋrɨwe lǝ mǝrǝ, oturu aa láa nyɩɩrɩ apɔŋpɨwe, aa láa nyɩɩrɩ apɔŋpɨwe. Bɨ apɔŋpɨwe wǝ́ ǝ lɨ ŋ pǝ fɨ Ɛɛ ɛɛ ɛɛ bɨ apɔŋpɨwe wǝ́ yóo pwo anɔpɔŋpǝ. Yóo pwo anɔpɔŋpǝ, ǝ lǝ́ǝ fɨ e ri esiyǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ e ri tu ru ŋ tu. Rɨkɨsa kɩcaanɛŋpɨwe wɔɔ, kɨcaarɨwe vǝ́nɨŋ mɨŋ a la ka, a la cɩɩnɩ rɨ a la lɛɛ ǝ́ǝ kǝ tɨɨ rɨ. Vǝ́nɨŋ ǝ lǝ tɨɨ rɨ wɔɔ, ée mɨ mili gɩcaarɨwe, ée mɨ mili mɨ mili mɨ mili kǝ́ ǝ lée mili oturu apɔŋpǝ pɨ lóo ru apɔŋpǝ paa lóo ru wǝ́ pɨ lóo pwo akɩcaapɔpoo. Lah kpaa apɔŋpɨsa wǝ oo.